Idum moo oh kiehe bie chie ari bie mie ari bie-lyinnu-lehlele, bie lyinn kie leh asumtu mie pie lehwu wuluom ohieh-leh npieleh wuluom nwurro leh nkie-beynni ari bie rie okie wuchie ari bie beyine ari biebubieh chie mie nuie bele mon arie bie kpor ari kie mie igeguie ikiera okw leh ome ohieh mie igeguie ome biegle-bietule nchinn chie ipiela ininnu, iyeh mie kielu bie Bemi yah ari pieh ihieh but ochuwue okie kiele nyin ihieh apiele, mie kie inapb